Miɗo njiddaade fiyaangu ngal ko ceedu ngal waawde waɗude ngam njiddaade ngal e heɓre ngal. Mi waɗataa waɗude ngal ngal ceedu.